وفي الحقيقة الوقت هو أهم من المال لأن الى شوفنا في الواقع فالوقت هو واحد الحاجة لي ميمكنش نشريوها بالفلوس، ألور أنا كنفضل الوقت.